Traditsioonilinõ kell hoit aigo niimuudu, et <hesitation> piät vedru üles käändmä. Ja sis sääl mehhaaniga seeh käü teedäq kibõhusõga ringi ja tuu päält võtt aigo. Aga täämbädsel pääväl ummaq joba kõik kelläq elektroonilisõq.